Zip yɛ adeɛ bi a ɛwɔ yɛn ntadeɛ mu a ɛtumi boa yɛn ma afei yɛka yɛn ntadeɛ no ɛsisi ani na yɛtumi to mu. Na saa adeɛ yi no kwan a ɛfa so a ɛyɛ adwuma ne sɛ ɛwɔ nsa na afei ɛsane wɔ tire. Na zip no ɛwɔ see, ɛwɔ fa ne fa. Mɛka ne sɛ ebia ne benkum ɛne ne nifa. Na kwan a ɛfa so ɛyɛ adwuma ne sɛ zip no ne ti no ɛne ne nsa no, wo sɔ ne nsa no mu na afei wo yɛ w'adwene sɛ wɔpia ne ti no akɔ soro a, na afei ɛwɔ adeɛ bi ɛwɔ mu a ɛma see no a ɛwɔ benkum ɛne nifa ɛwurawura bɛho. Ɛno nti ntokuro ntokuro bi deda mu nti wɔtwe kɔ soro no na afei akeka see no a ɛwɔ afa ne afa no si anii. Na afei ɛto atadeɛ no ɛmu. Saa nso na wo pɛ sɛ wo bie atadeɛ no a wo sɔ nsa no mu na afei wo twe ba fam a adeɛ bi wɔ ne ti no mu a ɛboa biebie see no na afei ɛpian no ma see no biebie. Saa kwan yi so na zip ɔfa ɛyɛ adwuma.